सूरज की रौशनी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होत है। अहिमें विटामिन डी का मुख स्रोत्र होत है। जो शरीर के लिए विकसित और संपूर्ण सेहत के लिए ज़रूरी होत है। सूरज के किरणें मोड को अच्छा करते हैं। तथा शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाने में भी फायदेमंद होत है। यह विटामिन डी की भरपूर स्रोत्र होत है। जो सूरज की रौशनी में लेने से ही मिलत <noise> है। सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुँचने में करीब आठ मिनट बीस सेकंड को समय लागत है। सूरज की सतह का तापमान करीब पाँच हज़ार पाँच सौ डिग्री सेल्सियस हुए सकत है। सूरज की रोशनी मिहा प्रवर्तित प्रकाश की तापमान बहुत है। जो सूरज ते तापमान <noise> से थोड़ी कम होत है।